sex ára drengs sem gleymdist í rútu klukkustundum saman er nú til skoðunar hjá lögreglu starfsfólk frístundaheimilis fyrir börn með sérþarfir gerði mistök og foreldrarnir þora ekki lengur að senda son sinn þangað margdæmdur ofbeldismaður hefur verið ákærður fyrir að koma barnsmóður sinni ekki til hjálpar þegar hún lést úr ofneyslu fíkniefna stórátaki gegn fíkniefnaneyslu ungmenna var hrint úr vör í dag fellibylurinn

hefur náð efsta stigi og gengur nú yfir Bahamaeyjar íbúi þar segist kvíða næstu klukkustundum bylurinn sé mun kröftugi en aðrir sem hann hafi upplifað tvö hundruð og fimmtíu þjóðarleiðtogar komu saman í Póllandi í dag til að minnast þess að áttatíu ár eru frá byrjun seinni heimsstyrjaldarinnar forseti Póllands notaði tækifærið og varaði við heimsvaldatilburðum í Evrópu járn úr íslenskum er búið til í fyrsta sinn í þúsund ár á Eiríksstöðum í Haukadal gestum og gangandi býðst að taka þátt í

foreldrar sex ára drengs með einhverfu sem var læstur í rútu í marga klukkutíma vegna mistaka hjá frístundaheimili Reykjavíkurborgar segja að starfsfólki hefði átt að vera ljóst að drengurinn væri týndur verkferlum hjá frístundaheimilinu hefur verið breytt málið er á borði lögreglu

er sex ára drengur með einhverfu hann byrjaði í fyrsta bekk í Klettaskóla á mánudag og í dagvistun í frístundaheimilinu Guluhlíð eftir skóla þegar móðir hans kom að sækja hann í Guluhlíð á fimmtudaginn var

hvergi að finna foreldrarnir hringdu sjálfir á lögregluna eftir um það bil hálftíma leit fannst litli læstur inni í rútu á bílaplani í Kópavogi Teitur Jónasson annast akstur með nemendur milli skóla og frístundar frá og hefur ekki getað sagt frá því sem gerðist þennan dag foreldrarnir treysta sér ekki til að senda

gefur lítið fyrir þær útskýringar að einum starfsmanni sé um að kenna yfirmönnum og öðrum starfsmönnum hafi átt að vera ljóst að drengurinn væri týndur eftir þetta hefur verið farið yfir allt verklag

aðila að ganga úr skugga um að nemendur skili sér á réttan stað og þess vegna erum við búin að fara í gegnum allt þetta verklag málið er nú á borði lögreglunnar meðal annars er til athugunar hvert var ekið með drenginn og hvort hann hafi verið um kyrrt í bílnum allan tímann gefin hefur verið út ákæra á hendur ofbeldismanni fyrir að koma barnsmóður sinni ekki til bjargar þegar hún lést úr ofneyslu fíkniefna í fyrra konan sem var á fertugsaldri lést í janúar í fyrra hún lét eftir sig fjögur börn föður þriggja barnanna var leitað allan næsta dag og hann loks handtekinn þegar hann kom í leitirnar nú hefur verið gefin út ákæra á hendur honum fyrir brot gegn tvö hundruð tuttugustu og fyrstu málsgrein hegningarlaga sem kveður á um að það varði allt að tveggja ára fangelsi að koma manneskju í lífsháska ekki til hjálpar eftir því sem fréttastofa kemst næst hafa menn aðeins tvisvar áður verið ákærðir og dæmdir fyrir að hjálpa ekki manneskju í lífshættu vegna ofneyslu fyrst tvö þúsund og fjögur og síðan tvö þúsund og tólf í bæði skiptin létust

ungar konur og mennirnir hlutu átján og tíu mánaða fangelsisdóma maðurinn sem nú er ákærður hefur hlotið á annan tug refsidóma aðallega fyrir ofbeldi og fíkniefnamisferli hann hefur einnig hlotið dóm fyrir að hvetja stúlku undir lögaldri til fíkniefnaneyslu öllum kirkjuklukkum landsins verður hringt samtímis klukkan korter yfir sjö í fyrramálið til þess að hvetja landsmenn til þess að vakna til

um vímuefnaneyslu ungmenna ágóða átaksins á allra vörum verður að þessu sinni varið til forvarnarstarfs í grunnskólum Einar Darri Óskarsson lést í maí í fyrra eftir neyslu róandi lyfja hann var aðeins átján ára eftir að hann lést stofnuðu fjölskylda hans og vinir eitt líf sem hefur unnið að forvörnum í grunnskólum landsins í dag var þjóðarátakinu á allra vörum hleypt af stokkunum í níunda

skipti og um leið tilkynnt að eitt líf fengi allan ágóðann af frjálsum framlögum og sölu á sérstökum varasettum í átakinu þetta mun klárlega breyta öllu hjá okkur og framhaldinu á okkar

við erum að fara inn í grunnskóla og nú getum við haldið

á meðal þeirra sem styðja við bakið á verkefninu eru lögreglan á höfuðborgarsvæðinu menntamálaráðuneytið embætti landlæknis

og íslenska þjóðkirkjan hver verður aðkoma kirkjunnar að þessu verkefni það verður til dæmis það fyrir utan að vekja athygli á þessu að hringja kirkjuklukkum landsins klukkan sjö fimmtán í fyrramálið undir kjörorðinu vaknaðu á kynningarfundi átaksins í Hallgrímskirkju í dag var frumsýnd ný auglýsing undir kjörorðinu vaknaðu erum að sjá mörg alvarleg mál og þetta snertir mjög margar fjölskyldur og það virðist vera alveg sama hvað tollur og lögregla gerir við erum að taka framleiðslumál við erum að taka innflutningsmál

verið að leggja mikinn kraft í starfið en það er bara mjög mikið framboð og samfélagið allt þarf að taka á þessari eftirspurn það sem við erum að gera

á þessu í skólum landsins og kennarar skipta

þar auðvitað gríðarlegu máli þeir eru auðvitað í mikilvægasta starfinu og

vegna þess við vitum að ellefu prósent krakka í tíunda bekk hafa prófað róandi lyf sem var ekki ávísað á þau sjálf og eitt og hálft prósent örvandi lyf og þau halda oft að þessi lyf séu

en ólöglegu vímuefnin en það er svo sannarlega ekki hann hefur náð fimmta stigi fellibylja og íbúi segir erfitt að ímynda sér eyðilegginguna sem hann á eftir að hafa í för með sér

Abaco eyjum Bahamaeyja á fimmta tímanum í dag vindhraði mælist um níutíu metrar á sekúndu þar sem hann er sterkastur neyðarástandi hefur verið lýst yfir á eyjunum og íbúar á norðurhluta eyjanna

þá hefur ferðamönnum verið gert að yfirgefa eyjarnar þá hefur ferðamönnum verið gert að yfirgefa eyjarnar

hefur þurft að koma sér og fjölskyldu sinni í öruggt skjól en hann býr á eyjunni free port á norðurhluta Bahamaeyja sem er við Abaco eyjar hann segir þó að innviðir séu byggðir með

ímynda sér hve mikil eyðileggingin verður hluti eyjanna hafi enn ekki jafnað sig að fullu eftir fellibylinn Matthías sem gekk yfir Bahamaeyjar árið tvö þúsund og sextán

sjötíu metra á sekúndu

sjötíu metra á sekúndu

hægt og rólega sem slíkt er ekki vandamál heldur hvernig við notum það

segir umhverfisráðherra frá og með deginum í dag mega verslanir ekki afhenda burðarpoka án endurgjalds umhverfisráðherra ýtti

september úr vör í þriðja sinn í dag í Ráðhúsi Reykjavíkur gafst fólki tækifæri til að kynna sér fyrstu skrefin við flokkun plasts og hvernig megi draga úr notkun þess átakið er sett á fyrsta degi nýrra laga um

burðarpoka en frá og með deginum í dag er óheimilt að afhenda burðarpoka án endurgjalds

bannað að afhenda plastpoka í verslunum líka gegn gjaldi

Íslendingar henda um það bil sjötíu milljón plastpokum á ári hverju hundruð og tuttugu tonn af plasti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 niðurbrot eins plastpoka getur tekið mörg hundruð ár en plast er slitsterkt svo það hverfur ekki eða eyðist við náttúrulegt niðurbrot plast er ekki fréttastofa fór í Kringluna í dag en þar var nánast leitun að fólki með plastpoka í hönd eru þið í dag eru áttatíu ár síðan seinni heimsstyrjöldin hófst stríð sögunnar forseti Þýskalands bað Pólverja fyrirgefningar við minningarathöfn í Póllandi í dag tvö hundruð og fimmtíu þjóðhöfðingjar og ráðherrar voru viðstaddir klukkan fimm fjörutíu í morgun birti þýska útvarpið ávarp sem Hitler

hefur sent þýska hernum í ávarpinu segir hann að Pólverjar hafi neitað að leiða friðsamlega til lykta deilur Þýskalands og Póllands og gripið til vopna þýskur her veður nú inn í Pólland og Frakklandi á þessum orðum hófust útvarpsfréttir Ríkisútvarpsins fyrsta september nítján hundruð þrjátíu og níu þegar Þjóðverjar réðust inn í Pólland hafði þýska ríkið undir forystu

þó þegar lagt undir sig stór landsvæði þýskir herir höfðu ekki verið í Póllandi nema örfáa daga þegar tekið var til við að myrða ákveðna þjóðfélagshópa Bretar og Frakkar lýstu stríði á hendur Þjóðverjum þriðja september og fylgdu

ríki í kjölfarið áætlað er að stríðið frá nítján hundruð þrjátíu og níu til nítján hundruð fjörutíu og fimm hafi kostað sjötíu til áttatíu og fimm milljónir mannslífa og af þeim var aðeins þriðjungur hermenn um tvö hundruð og fimmtíu þjóðhöfðingjar og ráðherrar víðs vegar að úr heiminum þar á meðal forseti Íslands og forsetafrú eru í pólsku borginni

þar sem fyrstu sprengjurnar í styrjöldinni féllu fyrir áttatíu árum þar hefur tímamótanna verið minnst sprengjurnar í styrjöldinni féllu fyrir áttatíu árum þar hefur tímamótanna verið minnst

á þessum orðum hófust

benda til þess að þjóðernisflokkurinn

næst stærsti flokkurinn í tveimur Þýskalands að loknum kosningum í dag stjórnarflokkar tapa fylgi bæði í Saxlandi og

en þrátt fyrir það eru kristilegir demókratar enn stærstir í Saxlandi og jafnaðarmenn í

ýmsir höfðu spáð því að

gæti orðið stærsti flokkurinn í báðum

ekki út fyrir að svo verði einn af leiðtogum jafnaðarmanna sig segir samt við Deutsche Welle að hún sé slegin yfir horfunum það sé ógnvekjandi að flokkur eins og höfði til fjórðungs kjósenda mikil andstaða er við enduropnun kísilverksmiðju og frekari stóriðju í Helguvík meðal bæjarbúa í Reykjanesbæ slíkt er vont fyrir bæði menn og málleysingja segir íbúi sem tók tali stakksberg dótturfélag Arion banka og eigandi kísilverksmiðjunnar áformar að koma henni í gang á ný á næsta ári Arion banki tók yfir verksmiðjuna þegar United Silicon varð gjaldþrota þá áætlar einnig hlutafélagið Thorsil að opna aðra kísilverksmiðju í Helguvík umtalsvert stærri en verksmiðju

samtök andstæðinga stóriðju í Helguvík söfnuðu í byrjun árs tvö þúsund og sjö hundruð undirskriftum sem

eftir íbúakosningu um verksmiðjurnar tvær sú undirskriftasöfnun var metin ólögmæt en bæjarstjórn áformar að leyfa íbúum að kjósa um áramótin afstaða íbúa var nokkuð afgerandi þegar fréttastofu bar að garði hefur þú fundið fyrir einhvers konar mengun eða lykt frá kísilverksmiðjunni já aðeins ég reyndar bý frekar aftarlega í

ég hef alveg fundið fyrir því já ég á heima

og það finnst alveg svakaleg lykt þarna yfir það var bara

ég náttúrulega finn ekki mikla lykt en maður fann að loftið var ekki eins hreint og

átti að vera sko ég held að þetta sé ekki gott

íbúa né aðra né náttúruna hrossin sem eru þarna á milli Garðs og Sandgerðis eða í áttina að það fer illa í þau þetta fer illa í menn og málleysingja það gerir það hvernig myndi þér lítast á

verksmiðjan myndi opna aftur ekki vel já bara líka út af þessu að vera að finna lykt af mengun farið þarna með offorsi

það skyldi hafa kviknað tvisvar í verksmiðjunni á mjög stuttum tíma

eitthvað sem á

heima í byggð hvernig heldurðu að bæjarbúar myndu taka í

sko ég er svolítið hrædd um

einhverjir gosar sem eru

er bara ekki nógu vel staðið að þessu held ég það þarf engan sérfræðing til að sjá það járn úr íslensku hráefni er búið til í fyrsta sinn í þúsund á Eiríkstöðum í Haukadal allir sem vilja geta reynt sig í

taka í prófa að fóðra eldinn í prófa að hamra glóandi járn og sauma vattarsaum og baka sitt flatbrauð sjálft yfir eldi

þannig við hugsum það þannig að fólk fái að taka þátt ekki bara skoða eins og við gerum á söfnum heldur líka að prófa að upplifa sjálfur hvernig það er að gera hluti eins og þeir voru gerðir hérna í fornöld hátíðin er nú haldin í fyrsta sinn og er sótt af

og sérfræðingum frá Íslandi og útlöndum undirbúningur hefur staðið yfir um langt skeið og sumarið farið í að búa til kol úr við úr Kjarnaskógi á Norðurlandi safna

og prófa leir úr íslenskum jarðveg til

ég sem sagt tvö þúsund og þrettán og vann þetta verkefni ásamt fornleifafræðingi sem heitir Margrét

gagna um fornleifafundi af svona ofnum og svæðum og ég

til þess að endurskapa hvernig var hægt að gera glerperlurnar byggt er

og vitneskju um landnámstímann og eftirmynd aðferða þeirrar tíðar þannig endursköpuð þó eru skiptar skoðanir og

oft þörf á að geta í eyðurnar til þess að geta gert það sem víkingar gerðu áður það er alltaf spurning um túlkanir þær geta verið mjög ólíkar það eru skiptar skoðanir um hvernig

að gera hlutina en þetta er svona eins nálægt og hægt er að komast með hvernig þeir voru að gera þetta og það var mikið um að vera í sportinu í dag eins og yfirleitt á sunnudögum Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

sér um íþróttafréttir

hér á eftir Sara Björk Gunnarsdóttir er ánægð með ungu leikmennina í

annað kvöld fyrsta þrennan í úrvalsdeild karla í fótbolta þetta sumarið var skoruð um helgina frábær tilþrif sáust á öðrum keppnisdegi h m karla í körfubolta og við komum víða við í mótorsporti þetta og fleira í íþróttum hér á eftir

sex ára drengs sem gleymdist í rútu klukkustundum saman er nú til skoðunar hjá lögreglu starfsfólk frístundaheimilis fyrir börn með sérþarfir gerði mistök og foreldrarnir þora ekki lengur að senda son sinn þangað margdæmdur ofbeldismaður hefur verið ákærður fyrir að koma barnsmóður sinni ekki til hjálpar þegar hún lést úr ofneyslu fíkniefna stórátaki gegn fíkniefnaneyslu ungmenna var hrint úr vör í dag fellibylurinn

hefur náð efsta stigi og gengur nú yfir Bahamaeyjar íbúi þar segist kvíða næstu klukkustundum bylurinn sé mun kröftugi en aðrir sem hann hafi upplifað tvö hundruð og fimmtíu þjóðarleiðtogar komu saman í Póllandi í dag til að minnast þess að áttatíu ár eru frá byrjun seinni heimsstyrjaldarinnar forseti Póllands notaði tækifærið og varaði við

þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn

er uppfærður allan sólarhringinn